Magnamaigna raha zegny agnisan'ny mety tsara amin'ny fitehirizana hanigny satria moka i rano amin'ny raha igny tiana microbe. Io rano amin'ny microbe, io rano misy microbe io malaky mahalò azy. Fô izy ka maigny igny sarotro amin'io microbe io boko handeha hipetaka akeo, lasa mahadigny elaela aminjay izy vô maratra. Igny elaela koa izy lò na simba fô inoninona izy tsy microbe mipetaka ake, ny problème hanimba azy re